Vakuna ena kererena a'anana erebaniga ema kauna vakuda da veveni, eda aogaga'ada eda puru. Kauna ae'adi a'ananai <hesitation> urameda vavineda vova nonoa voveni. Ema vaku na davavina da vovenia, va a'a vakuna a'ana vavinena veaogaga'a vakuna ve aogaga'a nana vevavaia ai vegana ve vavai garau garau a'ana ounanai. Kauna ona mon na oabiava <hesitation> kauna ona vakuna oabiava a'anana vovavaia ovinai nakumda, agavam da vovenidia, eda abia, eda aniani aina ema ve'o vavinena <hesitation> vakuna da veisania iana vevavai garau garau, vebo gara gara, ve vavai garau garau. Rumana gavanana daka vegavana o emaga ema vavine ga gawai gawai o emaga aenai ema ebo, gavaka ema vavaia ve vavaia garaugarau a'adina vemai nakudana ero a'ada eda aogaga'a garau garau vakuna iabinana a'anana eda aogaga'a. Ema a'a vakuna a'ana rebarebana gavanana ounanai, iana onima vakuna vo Vavavai'a ovinai agavamuna veabia ve mai aina aomuna ve nonoa, da ogugu mina oma ao'gagaa' garau'garau, a'a vakuna ounanai, ounanai, omina nomuna vova nonoa, vavinena aonana vova nonoa, inokuai vumia vaga ema vaku'ue'o, auna iana ve'ebo garau'garau vegana vakuda vekau vemai aeadi a'anana vavine vevenia a'anana ira'anana vevanaia vegana eveabia vegara vevavine ai vakuda ikaudadai ounana, ai vavinena ve ao gaga'a garau'garau, vaiaku vereada eda puru, urameda ero ai abukaka eda kaka, da eda mia veida veida rumanai ounanai vakuna iana maurina emaiairiava ema ve'o ai ve'o, ema omaiainava a'anana gavada ibaidada nonoa, amu gebada amu gubunada, gava gava vogava, vomai rumana ero aninana vova'vaia vokoreado be maurina venonoa, vakura mai ena reba'reba ana ounanai, vakuna vomaiaina inokuai kauda aodada eda nonoa inokuai eda mia. Vegana vanai vanai, maurina iana a'adina, ema vaku ve'o, vaku ve'o, ounanai, maurina ianai vakuna vega inokuai isa mia, vegana vanai vanai ounanai. Aeadi ia ega maurida ge ka'aogaga garau'garauva 'anana ia vakuna veogu ega maurida veva gaga'ada. Vakuna emaiva, vakuna oisaniava, gava'gavana vepuru oa'adina ena reba'rebana komea ounanai vakuna voabia vomai, maurina ve nonoa, ema ve'o maurina da ve'nonoa. Vegana vevavai garau'garau vovavai garau'garau, nakumuda da'eda miada ovinai rumanai, abu kaka eda kaka a'adina, vakuna eoguva ounanai, vomia emu maurina nonoa'nanai, vegana vegana aeadi ema a'avakuna veogu i onina vovavai garau ai kerereda irau'irau vova puruda ema vaku veo ounanai iana. Vakuna vo'maiaina, inokai maurina ai venonoa, ema ve'o ana ai ve'o. Ounanai vakuna ve'ogu maurina vemaiaina ovinai isa mia ovinai, isa mia ovinai ana maurina ai a'adina ounanai, ai vakuna veogu maurina ve maiai na veva nonoa ema ve'o inokuai maurina vegana vega aeadi, ema vovavai garau ai vo vavaigarau, ema ve'o inokai ve'o, ai vomiano a'adina maurina ai vega vegaga'a eba'eba ema vaku ve'o a'anana voga vovavai garau.